Io ingaka ndaatniiñu ja nani televisión nanixi te yuukate yuuka dadneeñaá io noticia io historia io maa nuunja daaneeña'a daande'eaña'a te io ja niiya'a te io nuun tiiva'ade nuun nani memoria te mudu televisión jiaa daaneeña'ando tniuu io najkuu niiya'a nakujanikoó naajku jaya'a inga lado nuuxiika nuaá te mudu nuun televisión jiaa daaneeñaá te kutniunindo nirniindo nde'eando kojvaa dadneeña'o ndaatniiñu nani televisión.